Gə na nyo kanjəlam tən ni a yilam ju juni a yilam na kwami tən, bə ne tən bə bɨɨn tən ja lara, ja lara ni ja youm atəmɔ youli ni gəmi aciki jino gəm gwam kanjala tin ni wuni kwama laji woi nən go bə jele bəngo tʊlʊmi, tʊkʊmɔ laji yula no gə na nyo tʊlʊmo se gəla dama tam na tangəno ba sulei se gun a bwang jim nə sʊgʊl ataji a wɔ, tʊlʊmo a namɔ kuli gəmi nən nə yulan na kuwo tangə no belei se gəla dama təm na gəla ma dadama təm nyiu na tangən yuwal tən ni bela le yau adi a gun təgo jigəm, tʊlʊmɔ kwago win swar fa se yal tangən yuwalo a lara nyo, tʊlʊmɔ. Gə nanyo tʊlʊmɔnən nə yulan, tʊlʊmɔgə yɔyɔ tʊlʊmɔ a sɔ sugʊl bur jʊ a bwi mʊ kɔgən ne nyi tan gən yuwal tənɔ nyuwa nyuwai tal gə nɔ le tʊlʊmɔ nən nə kaam jil tɨn a mʊgɔ yɔm gənɔ gəm gə malai wuni nan dɨngɨ sai a nən jə mamaki sai nən juni sai bʊla jʊni yuwal ni gə maale nyi yau. gə jela nə kaam yʊlan a fe wuni har gə male nyii se kaam yulama yuwa yuwai tal gənɔ le gə na nyo yuwal tənɔtɨna lara yuwal tɨna lara yadda mə kɔlai tʊlʊmɔla tan gən yuwal tɨnɔ ya dagɔ tan gən yuwalɔi na ja kɔ tʊlʊmɔ lei to talo taji le gəna nyo kaam yuwalo takwʊni ma jɨnɨ yulan tɨjɨ kami selitɨ ni kambi bo bo kambi yuwal tɨnɨ a mʊgɔ lɔngi to tɨbo təgən ma nəngə ni yʊlan tɨbo yulan gənɔ gəngɔ gə na we nə yʊlan tɨbo na daga yɔ wai bə təbetən bə kanjɨl tən ni kɔmbən ne a mʊgɔlɔnyi ma. Təbɔ gə kaaji ka gə na nyo təbɔ nən nə yʊlan nan ya lɔ nəngɔ təbego kal mʊn nei kaam jʊ tənɔ kal mun ne nan dou təbo ban mal woi she kaaji gwam she təbɔ kaaji gwam she kaa tan gən yuwal go təla ji felen irin beli yuwal ni gə maa fan nyal le a mʊ gɔ lɔngi to la ban de təbɔ n malwaina kamar bə təbe na təbe gɔ ba sule na təbɔ dama təmi to na təba gun tənɔ a təbe go gəmi, la gəngɔ səgo yɔ feleni təba tagən sai təba tagəna womgə na nyo təbɔ nən nə yulan gə na nyo təbɔ kam yuwal tini amʊgɔ longija nyuwa nyuwai tal təbɔ le segano ma nan nə yulan təgən, saganɔ nən nə yulan təgən to gə na nyo jʊ abwi dʊʊm ya ja ya lɔi sai ja ten segan ja malwo na jəl bele fəlena kʊta kʊtai səgano nyim a mʊgɔ lɔngi a jil məgale a mʊgɔlɔnyi səgana nyem. na jil belea mu/gɔlɔgi səgaM TO NA SƏGANO DUML <hesitation> NYI. LA BƏ DAMA KANI BƏ NYIML <hesitation> SH <hesitation> KAAJIL BWIL <hesitation> To tangən yuwal tina mʊgolɔn mishi mu nyagən ne ma ka jəl le amma segano sai dʊmle segano nən ni yulan səgano she shu daga kʊta nyo na də jel da dalən jeno səgani səgano she yela be, she səgano yila be ba daa lɔɔ gə na nyo, domin jʊni səgganɔ malai a nʊn jʊlan gənɔ səganɔ na befɔ na akwai ka yʊwa ni ba shu gə na mʊ nya səganɔ yʊl le na akwai ka səgan yʊwa ba shu fi mʊ nya səganɔ dʊm le, na nəkʊ a bei ma səgan gə nʊn nəbɔ lai, na səganɔ wɔ a daa ni gəm bɔ yim wo a lara nyi na yʊwa gɔ ba sʊ wɔi sai səganɔ dʊm lei. adi nəba gʊn ja bwan tən nəbgɔ. ja kaaji la da tajii ma to gə nanyo səganɔ nəngən nə yʊlan gə na nyo jaki gə ma təbɔ kam yʊwalɔ jaki gɔ a kwambur jaki gɔ kwagən a lɔi. Go lokaci a lokaci kamar na gə gugu na jaki go gulai to akwai juni a nyimi ko kuma lokaci ga la wuni mu gunnei, janga gə ma ya mu nya ma kamami gə le yuwal təni a mugolɔn nuni a laji yulan gwami seganjabo təb nan yɔ kʊli kʊma juwa laji yulani tʊlʊm, tʊlʊ ma la tamgən yuwalɔ gwam domin tʊlʊmɔ win swar kamar yadda mə suwa dakə sai kwi tangənɔ pergwam. na tʊlʊ mɔ dam fə nyo na ko tangən yʊwa li sa shik a fe dago dammwo kkafin tangən yuwa lɔ gə begi akwi a təla fəlen yuwal təno nəngən nə yula no lara nyo yuwal ni no yoi mə kole ja la tangən yuwal tanɔ.